In bɛ ba nnganneng, ngma yit icɛn yit yet izining. ɛ-ba nganneng bayↄng fi ise yit na in se yit kusↄk azↄng. Ishɛrɛp e mi kus, ishɛrɛp yↄng iyit nanamong eɛ in di kyɛk yit, ba nanneng yit ngma b aba mi kus, iyit na naming e in di kyɛk yit. Nek anↄng akak se na angwari ni kusonong azong. Ara kutomong asibiti, ara kuweneng nifan se ase na angwari a ngannyining ho e kak ↄng. Allak ↄng na barkin ladi a ra kusonong a zↄng. akak ↄng azↄng na yɛt ari na bak iyit ↄng kyɛng ↄng fin di kyɛk yit ↄng. Iyit kuma, iyit se yit bin nggↄ bafas. Nggↄyit kindi tes yit azↄng na bak iyit bafaa nɛ adada hom. A dada hom e yↄng iwu se ze na rikin niku sonong. Iwu ra kuweneng na bak se matek ku a bun na rikin. Iwu ↄng a zↄng ni kusonong, amatek ayↄng a tɛ mɛsɛng ku. tↄ iwu ↄng azↄng kyↄrↄng. Nggↄ hom e kin di won yit azↄng a bɛ ra kuweneng aze na gyang turung a bɛ tes nnon nkara azↄng. iyit tin yet yitba fi kusↄk azↄng, ngma ba ishɛrɛp barunneng e bayↄng fɛ ba sɛze ne gyang turung e bakak yet, akak yet nggon ishɛn. Akak yet ɛ-nggon ishosh, tↄ a soja kenang. Akak yet nggon ishɛn akak yet nggon ishosh bakak kuma bafaa base na bauchi ni kusonong iba yↄng bar a inusung ntong azining kiman ku, azining ↄng a zↄng iwu ma bi ni nnon wu hyɛt azↄng ni kusonong azↄng na bauchi. Tↄ iyit bang fin se yit azeng na anganneng yit ayↄ fɛ adada hom fɛ adi kuus me in set azeng narↄ kizining ba in se yit yik yik iba. Tↄ nek anↄng, imi in bɛ ni nnon, nnon hom ↄng fɛ adakunom di nↄk ngma nnon e yet baton, tↄ se a zining ma ku adi won banaas. Banaas e yↄng fɛ ba se ↄng, kanamang e kara kuweneng na fan, ka se nay it iwↄp so na bukuru kenang ika ma ka bɛ nnon natoon, tↄ, a ko me fɛ ayet ako iwu ↄng azↄng na bukuru, iwu bi nnon na naas, ase ni kusonong azↄng na bukuru mi kusonong. Afɛ taat e, ayↄng fɛ kin yet afɛ faa e kin ku se ayↄng fɛ adi kus ɛ kanamang e yↄng iwu se ni kusonong <hesitation> na a-na anglo jos iwu yet ta tↄↄs, iwu bi ni nnon nafaa, tↄ a zining ↄng a mɛsɛng ra kuweneng ni yɛɛ yɛ. Niyɛ ni gang iyɛ idↄng ti fot nek anↄng banet ↄng fɛ in se nib a kanang. Ibɛ kuma ba se na bukuru ni skusonong ba imi yong azeng ayɛt ari. Ba bɛs ayɛt ari nɛ ba bɛs bar as kutomong nɛ bat sees, ngma na ako me ↄng anↄng. Ba bɛ naba ra kutomong nɛ ba tɛ ba bun, ba ba di wosong ba, anↄng nnon nin. Ba’ngannyining hom e bayↄng fɛ ba se ↄng adada hom e ↄng fi in tsin fa iwu se na rikim, iwu bi nnon ma na kai takwas. Tↄ, ayↄng fɛ di kus afɛ-ayↄng fin fɛ ase na angwari wu bi nnon nafaa. Tↄ ayↄng fɛ di kus ayang e iwu ma abi nnon nanaas. Ayo fɛ se zang nyɛt ari a bak kuweneng ba a ra kuweneng, ami ra kuweneng se kuweneng e nye awo ase zeng na yɛt ari, iwu bi ni nnon natoon. Tↄ iyit ↄng na-ni sonong yit ↄng kenang ni kutes ada yit ↄng ni kufi nggↄ yit.